Kami hitin koel opozita tron kan. I er ka aron phu tsob ta. Kami er ka. Kami hitin koel apa tsan kan. I atidai. Don tilao atidai turo nganita. Kami atidai rokan. Kami er ka. Hikin koel abang kan asat pa ta. Tson kami tilsa er lung ka. Tian noso dong aran tsob pa. Tson sambu ape. Tson angi stailan ten afanthit trin ta niju.